altjón varð á húsnæði tveggja fyrirtækja við Hafnarfjarðarhöfn þegar eldur kviknaði þar í nótt það tók slökkvilið langan tíma að ráða niðurlögum eldsins hið minnsta fimmtíu tonn af lambahryggjum verða flutt inn til að mæta meintum skorti á vörunni formaður Landssamtaka sláturleyfishafa telur þó að innlendir framleiðendur muni anna eftirspurn fram á haust talið er að einn hafi látist þegar gríðarstórar aurskriður féllu í Sogn

og firðafylki í Noregi í gærkvöld fleiri skriður gætu fallið vegna mikilla rigninga síðustu daga Sjálfstæðisflokkurinn hefur aðeins einu sinni frá hruni mælst með jafnlítið fylgi í þjóðarpúlsi Gallup og nú og tapar tveimur prósentustigum milli mælinga viðreisn bætir við sig og er nú með meira fylgi en Miðflokkurinn á annan tug hátíða verður haldinn um verslunarmannahelgina ættarmót íslenskra á Granda og þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er á meðal þess sem verður í boði

í brunanum það var upp úr hálf fjögur í nótt sem allt tiltækt lið slökkviliðs var ræst út vegna eldsins í húsi þar sem þrjú

segir aðkomuna hafa verið slæma mikill eldur og ljóst að við myndum ekkert ráða við hann í þessum hlutum hússins sem hann var í

við tókum þá ákvörðun náðum við að rífa húsið í tvennt og verja annan helming þess þurfti að kalla út auka mannskap við köllum út frívaktirnar hjá okkur auk þess leitum við til brunavarna Árnessýslu og brunavarna Suðurnesja og fengum mannskap þaðan var einhver á staðnum þegar eldurinn kemur upp það var vaktmaður hérna sem að kom á staðinn og hann verður

eldsins var og lætur vita en sér að hann hefur ekkert hér að gera með slökkvitæki eða

en kallar eftir aðstoð slökkviliðs á milli fimmtíu og sextíu slökkviliðsmenn hafa verið

það tókst að bjarga þeim hluta sem hýsir fiskmarkað Suðurnesja en sá hluti hússins sem er hér fyrir aftan mig er gjörónýtur fyrirtækin tvö sem eru í þeim hluta sem eyðilagðist eru sem hafði til umráða tólf hundruð og fimmtíu fermetra af húsinu og i p dreifing sem hefur til umráða tvö hundruð og fimmtíu fermetra og sér um dreifingu fyrir i p útgerð eldsupptök eru ókunn og í rannsókn hjá lögreglu tekist hafði að slökkva mestallan eldinn um níu leytið en þá tók við vinna við að hreinsa brak og slökkva glæður töluverð röskun varð á starfsemi annarra fyrirtækja í nágrenninu vegna brunans en stóru svæði var lokað framkvæmdastjóri fiskmarkaðs Suðurnesja segir óljóst hve mikið tjón varð vegna reyks og sóts í þeirra húsnæði en minni fiskur hafi verið í rýminu en vanalega tilfinningin við aðkomuna hafi ekki verið góð hún var nú ekki góð hérna í morgunsárið milli fimm og sex af því að við erum nýbúnir að laga allt til hjá okkur og töluverðan pening til þess að halda þessu opnu hér í Hafnarfirði fyrir þá sem gera út í

útlitið

gott en við vonum það besta engin hætta sé á tendrun

og vil ekki hafa neinar slíkar lögregla tekur við vettvangi og rannsakar við höldum áfram að fylgjast með formaður Landssamtaka sláturleyfishafa telur að innlendir framleiðendur muni anna eftirspurn eftir lambahrygg með því að flýta sláturtíð á sama tíma eru að lágmarki fimmtíu tonn af

á leið til landsins Kristján Þór Júlíusson landbúnaðarráðherra óskaði eftir því að ráðgjafarnefnd um inn og útflutning landbúnaðarvara endurmeti þörfina á að opna

tollkvóta á lambahryggjum til að bregðast við skorti á þeim nýjar upplýsingar hefðu borist um birgðastöðu afurðastöðva enginn virðist vita nákvæmlega hversu mikið er til á landinu en bæði k s og Norðlenska hafa að undanförnu keypt hryggi af fjallalambi

afurðum til að bregðast við skorti hjá Norðlenska er staðan þannig að við eigum örlítið til en því hefur verið ráðstafað að mestu leyti ágúst Torfi sem er formaður Landssamtaka sláturleyfishafa telur ekki æskilegt að flytja inn lambakjöt það er talsvert til af hrygg virðist vera alla vega gengur hann eitthvað kaupum og sölum vonir standa til þess að menn geti annað eftirspurn og sláturtíð hefst mjög fljótlega innflutningsfyrirtæki höfðu þó þegar brugðist við boðaðri tollalækkun sem ráðherra átti eftir að staðfesta og eru að lágmarki fimmtíu tonn á leiðinni það voru ekki mistök það liggur fyrir

enn þá sem segir að það er enn þá skortur fyrirtækin höfðu enga ástæðu til að ætla annað en að ráðherra myndi staðfesta tillögu nefndarinnar það hefur alltaf gerst í sögunni ef ekkert verði af tillögunni komi varan á fullum tollum til landsins og þá tapi allir ekki síst neytendur samtök verslunar og þjónustu

fara fram á að Samkeppniseftirlitið rannsaki háttsemi afurðastöðva í desember síðastliðnum fluttu einhverjar afurðastöðvar við vitum ekki hverjar út á milli fimmtán og tuttugu prósent af framleiðslu síðasta árs af lambahryggjum á verði sem var langt undir því verði sem verslunum á Íslandi býðst nú síðast hafi fyrirtækin fært birgðir sín á milli til að koma í veg fyrir

innflutning stjórnendur afurðastöðva vísa þessu á bug og segja þetta eðlileg viðskipti sem eigi sér stað í hverjum mánuði í útflutningi en það þarf að hafa í huga í þessu að lambakjöt verður bara

á tveimur mánuðum á Íslandi sláturleyfishafar eru að reyna að lágmarka sínar birgðir til að leita að hagkvæmni

Unnsteinn Snorri Snorrason framkvæmdastjóri Landsamtaka sauðfjárbænda hvernig blasir þessi staða við

fylgjast með

ættu þessar upplýsingar ekki að liggja

ekki að liggja fyrir jú en við

höfum ekkert með það að gera við erum ekki að fást við rekstur

áætlanir hafa ekki gengið upp en það er maður á sextugsaldri er talinn af eftir að stórar aurskriður féllu á vesturströnd Noregs í gær hátt í tvö hundruð þurftu að yfirgefa heimili sín skriðurnar féllu í sveitarfélaginu Jölster í Sogn og firðafylki á vesturströnd Noregs í gær um þúsund manns búa á svæðinu

hefur mikið síðustu daga stærsta skriðan féll laust fyrir klukkan níu í gærkvöld hrifsaði með sér hús og rauf í sundur þjóðveginn Jakob

tók upp símann þegar hann heyrði drunurnar í hátt í tvö hundruð manns þurftu að yfirgefa heimili sín í gær og nótt vegna hættu á fleiri skriðum flestir hafa fengið að snúa aftur til síns heima þá féllu skriður yfir vegi svo nokkrir vegfarendur sátu þar fastir þar á meðal þrír sjúkrabílar urðu sumir að dvelja næturlangt í bílum sínum símalínur gjöreyðilögðust í skriðunni og síðdegis í dag höfðu yfirvöld ekki enn haft uppi á tíu manns sem vitað er að voru á svæðinu samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er talið víst að maður á sextugsaldri hafi farist þegar skriða féll á bíl hans vitni sáu hvernig skriðan hrifsaði bílinn með sér

ekki öruggt að senda björgunarlið á ákveðna staði vegna hættu á fleiri skriðum áhöfn þyrlu Landhelgisgæslunnar bjargaði síðdegis þremur ferðamönnum sem festu í dag jeppa sína í Flæðum straumþungri jökulá á Gæsavatnaleið á milli Trölladyngju og

þyrlan var kölluð út um klukkan korter yfir þrjú þá voru jepparnir fastir í ánni og fólkið beið björgunar ofan á bílunum þyrlan kom á vettvang rétt fyrir fimm sigmaður seig niður til fólksins og flutti það á bakkann þar sem lögregla

beið aðgerðin gekk vel samkvæmt upplýsingum frá Landhelgisgæslunni er vaðið langt og getur verið erfitt yfirferðar Sjálfstæðisflokkurinn hefur aðeins einu sinni áður mælst með minna fylgi í þjóðarpúlsi Gallup síðan í nóvember tvö þúsund og átta viðreisn bætir við sig fylgi og nýtur nú meiri stuðnings en Miðflokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn hlaut tuttugu

fimm prósent atkvæða í kosningum haustið tvö þúsund og sautján og hefur síðan ekki mælst með minna fylgi en nú flokkurinn tapar tveimur prósentustigum á milli mánaða og segjast nærri tuttugu og tvö prósent myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn ef gengið yrði til kosninga nú minnsta fylgi sem flokkurinn hefur fengið í þjóðarpúlsi Gallup var tuttugu komma sex prósent í nóvember tvö þúsund og átta rúmum mánuði eftir að Geir Haarde þáverandi forsætisráðherra og eftir að ljóst var að ekki væri hægt að forða hruni íslensks efnahags síðan þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn einu sinni mælst með jafn lítið fylgi og nú það var í ágúst tvö þúsund og fimmtán fylgi við Viðreisn eykst um tvö prósentustig frá síðustu mælingu og nýtur flokkurinn rúmlega tólf prósenta fylgis nú fylgi annarra flokka breytist lítið milli mælinga og eru breytingarnar

ekki tölfræðilega marktækar fjórtán prósent segjast ætla að kjósa Samfylkinguna þrettán prósent Pírata og tólf prósent Miðflokkinn jafn margir ætla sér að kjósa Vinstri græn nýtur átta komma fimm prósenta fylgis

aðrir flokkar næðu ekki mönnum á þing þá segjast færri styðja ríkisstjórnina en síðast eða um fjörutíu og átta prósent svarenda miðað við fimmtíu og eitt prósent síðast þjóðarpúls

Gallup var gerður dagana tuttugasta og sjöunda júní til þrítugasta júlí og var fimm þúsund og níu einstaklingar valdir af handahófi úr

frambjóðendur demókrata tókust á í sjónvarpssal c n n

gær síðari hluti kappræðnanna verður í kvöld þótt tæpt ár sé í að demókratar útnefni forsetaframbjóðanda sinn meðal þess sem tekist var á um í gær voru málefni innflytjenda byssueign kynþáttahatur loftslagsmál og utanríkisstefna Bandaríkjanna sitjandi forseti fékk kaldar kveðjur frá Bernie Sanders sem tapaði naumlega fyrir Hillary Clinton í síðasta forvali demókrata mikilli gagnrýni frá samflokksmönnum sínum gær rétt eins og Elizabeth Warren en þau þykja sigurstrangleg voru þau meðal annars sögð of vinstrisinnuð til að geta velt Trump forseta úr sessi

að tillögur Sanders um ókeypis heilbrigðisþjónustu fyrir alla Bandaríkjamenn sem Warren hefur lýst væru óréttlátar þar sem þær næmu úr gildi núverandi og betri sjúkratryggingar sem mörg

hafa þegar samið um fréttaskýrendur vestanhafs eru sammála um að kappræðurnar hafi sýnt hve klofinn demókrataflokkurinn er þegar fimmtán mánuðir eru til kosninga og minnt um margt á hópslagsmál tveggja fylkinga

miðjusækinna og þeirra sem séu lengra til vinstri íslenska krónan hefur síðastliðnar tvær vikur styrkst nokkuð hratt gagnvart helstu gjaldmiðlum og forsvarsmenn verslana hafa sumir lækkað verð hagfræðingur telur gengið sjálfbært eins og er sú uppsveifla sem krónan er nú stödd í hófst um miðjan júlí og nemur styrkingin um fimm prósent gagnvart helstu gjaldmiðlum ef horft er til síðustu tveggja vikna sést að krónan hefur styrkst mest gagnvart sterlingspundi um rúm sex prósent og er talið að þar hafi líkur á

útgöngu Breta úr Evrópusambandinu nokkuð að segja krónan lifir auðvitað mjög flóknu hann nefnir að lífeyrissjóðirnir hafi í byrjun árs keypt mikið af gjaldeyri sem þeir geti nú nýtt í fjárfestingar erlendis án þess að veikja krónuna þá dvelji ferðamenn að jafnaði lengur hér en í fyrra og eyði meiru Halldór telur styrkinguna hafa áhrif á verðbólguvæntingar og að hún opni á stýrivaxtalækkanir þó við eigum eftir að sjá hverjar áherslur nýs

verða en græða neytendur eitthvað ég er handviss um það að íslensk verslun

láti sína viðskiptavini njóta þess þegar gengið styrkist með þessum hætti forstjóri festa sem rekur Krónuna og n eins sagði í hádegisfréttum að styrkingin væri þegar farin að hafa áhrif á verðlag á matvöru og eldsneyti Jón Ólafur segir Olís hafa lækkað um þrjár

í þessum mánuði hækkun á eldsneyti erlendis vinni

á móti en vonandi sé

hyggjast halda versluninni við efnið þótt krónan hafi styrkst nokkuð síðustu vikur er hún mun veikari en á sama tíma í fyrra og það er óljóst hvort styrkingin sé komin til að vera það má segja að til skamms tíma séu þetta góðar fréttir en líklega er þetta árstíðabundin sveifla og það sem fer upp fer niður á endanum Halldór útilokar ekki frekari sveiflur en telur að það væri farsælt héldi hún sig á svipuðum slóðum og nú til lengri tíma myndi ég halda að þetta væri nokkurn veginn sjálfbært gengi þriggja ára gamall kínverskur drengur komst lífs af á ótrúlegan hátt í gær drengurinn var einn í íbúð í borginni hann fór út á svalir fjölbýlishússins og hékk fram af svölum þess þegar vegfarendur urðu hans varir skjót

vegfarenda og íbúa hússins urðu drengnum til lífs þegar hann féll til jarðar var hann gripinn í teppi hann hafði haldið sér í um fjórar mínútur þegar hann sleppti takinu á handriðinu og féll niður sex hæðir drengurinn var fluttur á spítala og var hann ómeiddur ein mesta ferðahelgi ársins er að ganga í garð sjálf verslunarmannahelgin vel á annan tug

hátíða verður haldinn um landið vítt og breitt þeir sem vilja halda sig innan borgarmarkanna geta kíkt á sem verður að þessu sinni á grandanum þá verður

haldinn í fyrsta sinn og er það sá hluti hátíðarinnar sem fram fer utandyra í Vatnaskógi standa k f u m og k f u k fyrir fjölskylduhátíðinni

í Bolungarvík í þar verður drullumallað á daginn og síðan verður dansað á kvöldin landsins koma saman á Laugarbakka í Húnaþingi vestra á tónlistarhátíðinni

ein með öllu og Íslensku verða á Akureyri þar verður keppt í í Neskaupstað verður fjölskylduhátíðin neistaflug og á Höfn í hornarfirði unglingalandsmót u m f í sem hefur fest sig í sessi sem vímuefnalaus valkostur þar keppir ungt fólk í hinum ýmsu íþróttagreinum þá verður þjóðhátíð í Vestmannaeyjum sem hefur löngum verið stærsta og vinsælasta

flugeldarnir og

á sínum stað búist er við mikilli umferð um allt land og verður lögregla víða með aukinn

viðbúnað og umferðareftirlit vegfarendur eru hvattir til að fara varlega embætti ríkislögreglustjóra sendir auk þess sérsveitarmenn á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum til aðstoðar við löggæslu líkt og gert hefur verið undanfarin ár Blóðbankinn hefur biðlað til fólks að gefa blóð birgðir bankans eru minni en æskilegt er fyrir langa og mikla ferðahelgi en illa hefur gengið að ná í blóðgjafa undanfarið því margir eru á faraldsfæti alla blóðflokka

vantar en sérstaklega er óskað eftir gjöfum í blóðflokki o mínus þá er vert að minna á að neyðarmóttaka Landspítalans fyrir þolendur kynferðisofbeldis er opin allan sólarhringinn auk bráðadeildar í Reykjavík er neyðarmóttaka á Akureyri og í Vestmannaeyjum þar sem ljósmóðir og læknir verða á vakt allan sólarhringinn já og þau sem eiga eftir að gera upp hug sinn vilja kannski elta

veðrið hjá mér er Sigurður Jónsson veðurfræðingur Sigurður hvar verður besta veðrið um helgina

í tuttugu og sex í Húsafelli í dag og

og það er Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur það helsta þaðan hefjast á morgun

á sex keppendur í fullorðinsflokki fimm konur og einn karl hættir sem þjálfari bandaríska kvennalandsliðsins í fótbolta í haust liðið varð tvisvar heimsmeistari undir hennar stjórn og Stjarnan tekur á móti spænska liðinu espanyol í forkeppni Evrópudeildar karla í fótbolta á morgun Rúnar Páll Sigmundsson þjálfari Stjörnunnar blæs á fréttir af háum fótboltamanna á Íslandi altjón varð á húsnæði tveggja fyrirtækja við Hafnarfjarðarhöfn þegar eldur kviknaði þar í nótt það tók slökkvilið langan tíma að ráða niðurlögum eldsins hið minnsta fimmtíu tonn af lambahryggjum verða flutt inn til að mæta meintum skorti á vörunni formaður Landssamtaka sláturleyfishafa telur þó að innlendir framleiðendur muni anna eftirspurn fram á haust talið er að einn hafi látist þegar gríðarstórar aurskriður féllu í Sogn og firðafylki í Noregi í gærkvöld fleiri skriður gætu fallið vegna mikilla rigninga síðustu daga Sjálfstæðisflokkurinn hefur aðeins einu sinni frá hruni mælst með jafnlítið fylgi í þjóðarpúlsi Gallup og nú og tapar tveimur prósentustigum milli mælinga viðreisn bætir við sig og er nú með meira fylgi en Miðflokkurinn á annan tug hátíða verður haldinn um verslunarmannahelgina ættarmót íslenskra drullumall í Mýrarbolta hátíð

Innipúkans á Granda og þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er á meðal þess sem verður í boði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

og nýjustu fréttir birtast segjum þetta gott í bili sjáumst klukkan tíu veriði sæl